אלא כאן באלאימכן דיאלי נע’יר אלשי האדא، הוא אלמסאר אדראסי דיאלי، חית האדיק אדראסה אלג’אמעה מא מכמלתהאש ר’ע’ם אנה כאן אלטמוח דיאלי נאח’ד לא ליסונס ו לא אלדוקטורה ו לאכן מאכמלتش פאלחקיקה קלת אלצבר ו נתקלת…